Teil oll' kõigil väega hää tiimitunnetus ja jagasitiq ülesandeq kõik häste ärq. Nii, et mul om tõtõstõ hää miil, et miq saimiq sjoo projektiga valmis ja et taa tull' nii häste vällä. Nii, et tõtõstõ, suur aiteh teile kõigilõ!